طبعا افضل التحكم في الالات عشان تخدمني في حياتي. يعني اصنع لنفسي مثلا اشياء جديدة. ممكن اصنع اشياء وابيعها. ممكن اتحكم بها اني اخترع اشياء جديدة اضيف اشياء جديدة.